आब ऐसे देखल जाई त हम कहियों कुत्ता न पाल्ले बारी। लेकिन हाम्रा हमर घर लगन के अंकल से पत्ता चल्लक कि हमनी के दिन मे कुत्ता के एक घंटा भी घुमा देबाई त उ बेसी होजाइसै ।